<noise> <hesitation> Resaka fambolena amin'ny haintany; matetika zao arakaraka lay raha ambole fa ndraha azo atao zao raha ohatry oe elihely raha amboly na madinidiniky azo rakofangna avy ambony amin'izay mba tsy arary, dia avy akeo kôa idinigna rano matetiky na isan'andro na isankerin'andro ilay raha amin'izay mbô tsy halazo; zay zeigny ilay fômba fiarovana ny voly